Ana diya tanti ezi akwa duniya na ɗi suna tsi msaliti kuchehi ka kuncheli wa, adi suna nzi msali ti kucheli mshikiri anti mwalani yaa anti mati kptir vithimapir ya vithim alada ki kari tin miya na pdi awo gaɗe vithim niwa tivir kur tin i gati di kika thim tig di ki ka jdakwa pilaka hyel kilanti dija, ka hyel ki lanti dijalti pila dija madari, tin di pila iya ti baiti kumshi, kumshi, tiy badi kucheli, kwaba na kili dubu suɗa anti dilamta anti ti mji sisi kwasi ɗiva a vithim anti mas digum leade makir anti butcha anti ndika anti pea, anti kil gogoro anti pus gelle anti chibi janbaki anti kumsi. Vir laka di tsuwa i lukwa kauye ka gonjo sur mamaki iy ka tsu mzir nani kamzirna ngini ka hyel vitsa le barka, a kwa ɗabwa saka kwa na tahu, ndi pila saka murfa, sake chisu saka umtha shang yara kwa mwa ata taku doga hyel sai yaru sai plasalasarti yarota. Saka umtha saka kuma, saka kumka tang, saka kumnya saɗa, yar mwa awa murfa ata mtaku yara ɗi wuti diwa sai dir pilasar yare, sai kauye laka ti wuta, isi pi akwa checking point a dina vilaka tin dana pila checking point ni, vin apa mjir doka andir pipi, ita vini, mi ngirsi kada kan tingi tiramta, sai mi vir kura am shara ngi tramta ata vimisu ngini kai su ngini ki ajantira, su ngini ki gaptira sosai, i kamnya yaɗi bursa iri mwa nginda ya tsokti mwabila mwa ngin wa, mi pila mji hag mji kwa wuka, kam nya sakama ntsi adi msira so sai wa, mi pilla mji hag har dakwa wula, har mji si beti kirra gwa ina thilivir mwa virniwa, nugum yaka ashir laka, aɗi ashir laka ti ya kikawa. Tunti izi tsuwa akwa duniya mda dina taba kiti kyauta ti nzi msira ka naliwa sai mwala laka ana kithir awa maternity, ya nzi nzi anta pilli gana kithir miri anti pila, yana ɗi karir sukwar yara mas gonjo, anti maɗeyar laka si mji laka gwa ana bara thar dna kula duna saka ya kwa haya sur mamaki. Sur tausayi, sur ajapta, ya kwa bwa naya laka, reta bwani thathari, inzi akwa bwani, sur tausayi sur mamaki, i kwaɗi iyaɗi, yaɗi taba lifiya babana ko pila wa raita bwani thathari i zibi ka buhu, thliya kwa akwa anta kika mzirni anti mzirni yura anti nala bayani, anti tsa pila mi ka ikor kimande iyi mi nubwa nga akwa ya hara langi kyauta laka. Wallahi gari ngini thadirwa, tidi yura su mnya makir tipila viri ma kir dakwa yura suni yakwa pilari to ka ikor kimande anti ndi kiti kwaba dubu aru ke tufkumari imi imi kwaba anti ndini kyauta, anti di ni gopani, to ik gwaditi da hyel, ti beti figilthi gari nginda madana ɗi ka ɓabiwa reta reta silada ata di, anti kibila dubu chisu ka mata lada bebi, anti kibila dubu kuma anti mata layar pinau ka karir sukwar, anti kibila dubu kwa anti imati omo anti sadaka kgare. Anti kiti dubu chisu anti mwan tala mzir na sika halli suni, ala mzirni, anti kiti dubu sur kumari anti nda mwalani, anta pilli ta hirwa anti pila sai kata thuwa anta gilari, to sungini har ki kuri duniya na ya taba fori su ngini wa, ya kwa fori mdikur ngini nati ta halinwa. Mafa laka shina tsi ta dubu karir thlirkima da mzirna, mi tak wati su dai to ta kilayari kata ndi ik gwadita ala kimande na pakti momshir yaru, nizir nginda tsuwa thlima tsana ibrahim, ibrahim ik gwadita hari ndana pille ibrai to ik gwaditalari, ik gwaditi da ibrai ka hyel vitsala barka, ka hyel rubuta la lada, har ba kulin kwaba ndi tsanini yakwa shina tsi kilari, kamnya aɗi kwai laka ti masa akwa kuta kwabani kwui ni i masa kisari.